لو عندي ثلاث ساعات فراغ في اليوم نحب نوزع الوقت بين -حاجات مفيدة و- حاجات مفيدة، وممتعة، أول ساعة نحب نخصصها للقراءة سواء كانت كتب، أو مقالات؛ باش نطور من نفسي، أو أتعلم حاجات جديدة، الساعة الثانية أحب أمارس رياضة خفيفة؛ لإنه مهم لصحة الجسم، والعقل.